taku kiti ntoo ñuu yu ti sini yu sa´na nùù ta´an ku xintiki ka ya xiktiki nanu sana ri nùù tikuatyi ka ta kuu siá santa nùu ri kutu ri ra tyikuni ntari si ña xintiki kuatyi ha ytava sa´na ra tava iinu na kutu ri´ka ta tyitu ti tyi sini ka sa kutu ti kuatyui ka´ra inu tava inu kutu ri kutuva ri kutu ri sa´sa na ñuu ntiu sii ña xintiki ha ña inka kua kutu ku ntisi lika ta ntisi kuatyi a ntisi to´o ka kuintiu ra into ntisi miintiu ntisi ñuu ntiu ra tii tyivaa tyantiu ra sana ri kasi´ari ka sa´na ri kasi ri nuni akasiri isia kasi nahua kumia tantiu Nuri ra ntisi va´a lika sa´na nuu ti kuatyi ha kasiari kutu vaa rikasiari ña ña yasia ntisi ñuu ntiu ra iva uvi ri ka kuu kiti sini kuu kuu kutuva ña sa´a ta´an ri sa´na kuenta kutuva ri ña si´ni ta´an ri ra ña´a ntiu nti uvi ri´ka Kuri sini ña saa kuu kutuva ri